Kunagi väega kavvõh tulõvikuh oll' üts robot <laughs> ja tä nakas' mõtlõma, et mille tä eläs ja tä es suudaki tuud vällä mõtõldaq.